Ayapo yabe teta seyeipe sekiren aiko sereta, eh seipi reta jeta rami jaeko anoita maati kaa bitepe jukurai se sekiren ayapo teta